Hitako mampiavaka zebra amin'ny soavaly ndraika zagny: resaka loko. Lokon'ny zebra zagny misy mahintiny miaraka amin'ny loko fotsy. Zany hoe loko fotsy sy mahintigna zagny, izay no hitako hoe tegna mampiavaka ny zebra fa zareo mitovy habiazagna.